Mund të zgjedh të vrapoj, sidomos nëse kam nevojë të lësh energji. Vrapimi është një ushtrim i shkëlqyer për zemrën dhe më bën të ndjehem energjik dhe i kënaqur pas. Është edhé një mënyrë për të përmirësuar çëndrueshmërinë time.